Ajan ya'á chi iyo tuixni nujan vitni ina nguu no hi ya'á yo'o uu yo'o iha kuu vixhi kana njan kon xhi yuá, te'e kokana kánga teyuan vixi xinga yo'o iin yo'o uu chikana xhin uu tuta chí ticachi ya'a, kuan yo'ó oni njano nja'a tachi kanja xhin ticachi iha yo'o oni yo'o konja ixii yo'o oni to'o kon yua, yo'o o'on chi kuu ini xii yo'o xhini yo'o yo yo'o tandija xua ino savi yuu antinguo antigua kujan anite yo'o iño yo'o uja yo'o ona yuan chí an tajinio chi xavituja tuka ini tuka chí inda ini ita uxa xuu iin tajan tuja na'a savi tuja na'a savi uu yo'o kon yuu oxi iin yo'o jan kutia tixuva iin yo'o xii o'on xii yuan kana nja kana xhuon vexi xii taxada ha tiempo yuan.